קודם כל ווען מ'קאכט, זעהט מען צו קאכן סאך ווייניגער אז ס'זאל נישט גיין די איבריגע און מיסט. און נאכדעם פרובירט מען צו איבערניצן ווי מער, און צי אויסנוצן פון יעדע זאך די מערסטע וואס איז שייך.